E woodi lesdi Sin, e woodi lesdi Sawdiiya, e woodi lesdi Egypt, e woodi lesdi Amirka, e woodi lesdi China, e woodi lesdi Zammbiya, e woodi Gaana e woodi Maali, e woodi Toogo, e woodi, e woodi Kataar, e woodi Oman, e woodi Laabeeriya.